Oyi ro oma dɛmu ba nicoza nupɛ wa luwi ho pa'a hiya wa a'o we ni benu awe zani ba nicoza o bɛ ma han tuwan ma han tuwan re ameriki shini risi mu wiyan a nupɛ wa zani mi nuzo ma ho pa'a nɛ ma'o pa'a ma'o pa'a don ame bɛrɛ pa'a mi ma tete a in ma tete mu bɛrɛ sin na ma tete an bɛrɛ zeni un te ho dimiyan abe ho dimiyan veni a bun ho dimiyan veni a bun a wawe zeni wa te ma wa ma wa pɛ'ɛni